Tëtarareta ndie, familiareta ndie yacaru mbaera oyeapokavita ko tembiu, anita ko jembosiaji, ani ko uajaeteye ikira yayapo kavita ko, anita uajaeteyevi yande yaeti mbae pupe esa yaeti jeta mbae pupe ye ngarama ipise kavi yande jare ipuerevi mbae yandeapo